Raha izaho no nahazo loteria izany de mividy trano aho aloha na mividy tany de manamboatra trano, de raha mbola misy ambiny moa ilay vola de mividy fiara izaho.